Kapwateet na pwoti atkiiinye kotikimeng'ech ne mautye koi raa ko ni, ko atkinye keny kitekependoti sikiroino, kependoti sikiroino kotom koteech chi- chi kiteem keteech achek sikiroinoshe, ko kikipendi sikiroino murenik poto tipiik poto <hesitation> merenik ap kokwet ak tipik ap kokwet, ko kikipendi sikiroino, ne ngipo ipwaa ikipitapen rani ak atkinye ko ma komii tukuk che uu choo, makwendi lakwa nepo chii sikiroino, ang'ot kopa murenik sikiroino ko ma pendi ak tipik ku atkinye eng' acheek keny, kikipendi ak tipiik, ye kiit koruyo tipiik injoor, keruiye keruiyee kap- kapkoimaa komasi. ne- nenotok anyun ne apwotii akoi rani ale nda te ke wektoi kei kepa kuu atkinye keny iman ke tekepa sikiroino ko tos to ko uu sapeet nikinyeet, amu rani ngipi tapeen ko ma kwendii lakwa ne po chii sikiroino, kakoru lakwa nepo chitukul oling'wai, ko anyun notok na apwoti ale iin atkinye eng' mining'atondin nyuu, ko kapwatet na pwoti ko notok kicham ke pendi sikiroino, ke pe ke ndururii tipiik ak murenik ko kwang'utiet ne oo ochei amu ma ko raa.